Eoa indonésien ndraiky <noise> resaka hitanao paty patipaty raha reny e, patipaty zaka karaha patipaty reny. Bakeo raha io endasindreo raha iny dia hitanao raha io mikarepoka kro karaha reny raha mety amindreo any laolo e! zany.